Mek kan tìhi tsu tsu ni lau maa sé a xa na lau ei mei mei tìh ang tìh, tìng pui mea nea na pua ei tìh ang tìh ang hìa nea. Tsung zìnga snex kan ei hau tsu tìps kan tìhti hìa nea. Tìps tìh tei tepo snex a kan tìhti hìa. Tsuan tìps tìhi kar <hesitation> kata pèket thum velek tìhi kan ea. Tsuan tei tìhtu kar kata ni tìhti tepo kan ea. Tsuan nuts kan tìh ang tìh, almond tìh, almond tìh, badam kan tìh ang tìh, cock hair kan tìh ang tìh tìh a nea. Tsung tìhtu kar <hesitation> kata vì thum a xa na vì lì tìh kan ea. Tsua nin biskuit kan tìhtu tìng pui mea hìa nea na pua ea. Kar kata ni tìhti kan ea ang tuka nea. Tsuan french fries kan tì alu tùs zeyt a kan ang tìkhax neksa tsuan kan eitel txinani. Tsung tìtsu kar kata vojni a txanga vojtum tìkan eani.